ايوة بعرف اسبح واركب دراجة تعلمت السباحة لما كنت صغير تقريبا في عمر ثمان سنوات وما اخذت وقت طويل لين اتعلم السباحة اما ركوب الدراجة تعلمته يمكن في عمر ست سنوات كانت تجربة ممتعة ولكن ماركبت دراجات لوجت طويل